Per esempiu kript të bardh, kripë të zi, kripë të kuqë, kript biundu, kript castani, pes? Pes kulure jan, pensu.